<noise> gne filaharany gn'andro mandritry gn'erinandro de voloany gn'alasiainy, da faharoy gne talata, fahatelo gn'alarobia, fahaefatry gn'alakamisy, fahadimy e zoma, fahaenina gne sabosy, ary e fahafito lahady.